पस्पोर्तर म थन्ग् किहो किए किबिउ। मने <hesitation> पस्पोर्तर म ब्वरि खक्रि मोहोरि खमनि मओ जेइ ससे सुबुन्ग्नि सित्थै <hesitation> अरो हयोन्ग् <hesitation> अखिरि अरि को खुर्मन् खलमु। जैजु बि बिसुर्को <hesitation> जदुर् गेजेररि द बनय्नो गन योथि मनो बेपुर्को बन्सिन्ग् जदुर् पुर निप्रै हप्नु अरो औकर्नो थ खै गौथिन्ग् जैयो अरो। भिवन् गिरिपुर्को हपिनन् बनय्को त्रे खलम्नु अरो सोमलै नै योप् मोदत् खलमु।